والله يا ولد ودي أروح ايطاليا أحب ايطاليا أحب المعالم الحظارية اللي في ايطاليا أحب اكلاتهم مكرونة والبيتزا والاشياء الخفيفة هذي فلو علي انا ودي ودي بايطاليا الصراحة جميلة وخفيفة كذا. تحس انها شعبية يعني ما تحس انها مثلا <hesitation> مثل اسبانيا اسبانيا ما أحب فيها شعبية الصراحة مع ان دولة شعبية لكني ما احسها <hesitation> برازيل حب البرازيل حب ايطاليا والبرازيل صراحة.